Ofu-m-bi oku-ma-na-ne-dum, o-kpet-a-ka-otem na-ne-dum a-yo-a-fo okpi-a-ekpin-eje, a-beb-wa-ka o-tem, o-kam. We nenkae, o-bu-ne-ndum-en-chan-ne a-ko-ru wa, okam na ye. Se nki kum e-na-we. Me nenkae n-kam se we n-ki kume na-we. Enok e-kume ka-otem, erie n-ji oya oba, nki. Erik esi a-ba kare aǝm mba nyen-owa na nse-owa, asum nju se me na n-di na mon owa. Kpe o-yen-am bak erik, me na-m-bak-n-fa ka me na n-di na mon-owa o-bu erik esi, a-ba kare a kpok-gha se n-ki ko-wa e-bing a-tem anne a-bak a-ba faghe na-wut ka oyeba-mbing e-dik-e-t wok se e-yeh a-ko n-dum, a-ko n-kae.